Turquía rescreci del Imperiu tomanu i essu se sienti. Es un país que sienti que hue grandi peru ara está nun tiempu destintu. Peru creu que no ai naidi que no quiera dil anguna vés a Istambul, ala Costantinopla d'enantis, porque quiciás que sea la ciá que más estoria tien enas sus callis. Pallí está passandu genti dendi ai milentas d'añus i pa tós ellus Istambul tien síu emportanti assinque á si me vaga de dil.